Iya waktu awelotuakaam auruauelotuam aueulamatanuanam amausu ulamataakam aurekimaluamrihu malu siam salakoam siam lusin, jadi lusinam niriua siam nimala aisalan. nimala aisalan siam auuluperatikan niurimuri aisalamulaka siam padahal niumurisole'e aiam, aimana siam leaisakatam nilutuni isakatam <hesitation> nilutuni aisakatamso niatu ilutun niatun naniria nisirihiwaleu. wiriuwaleu nimala elakealeu nimala esa salimalasiam jadi putiesa siamni bulabale laitololiati selama auwaktu aurekinam tuam auwelulotuaka, tutuuropu, aurekin aisalanammoun <noise> siamso aulolu hirorumanimai nimale'e hinirihihunimalanumale'e. nimoriaisalamulaka mulaka siam maini atur atur aturti tutihoun mangkalini minggu ulun sali <noise> auuenumakoine'e nirui aumoto aisala niruiruiale'e, jadi aureke niruisiam mungkin niruisiam manilatua <noise> makalini hulaalante nilatuni aisalanam. Hiya putina koa mangkali putin husalesisa pututulua tausiam aurekinua koine'e malaupadanilatunihulanikalaniani tanilatuam nilapahulan koa pada aurekinuma koine'e niruinilooloo alanne'e aisalanam tauniula alan nilatua tutiula alan <hesitation> jadi nula alan siam tutumaina niruirui salantutuni nihulan niriuatau niriunihuni pusupusu, niriuni pusupusun tau nimalamala aisalatau ilutulutul lelanianam alananuama naniruriu <hesitation> tutuaunuma ulasasia auwelotuakasiam auriki lotuakam numa <hesitation> paspatau keakea anumani nihula ayam osonam niruinayam tanhula nihulaosu taumanilatua. mangkali putinimate lomisa aueohleinuma koine ayamkoine osonammainal, niputi namkoa mangkali hulansale aulotunumakoine'e padamalu iam alanne'e siam keakea musina alanne aiam terus aurekireki tapasiam aumautoki manirihua bisa koa siam maloniruanianiaan ahirnya auweu. Auweuimasineua uropua uropu uruniialotomai, jadi waktu auropu lotumaiam auperatikanuei aiam, aialawaannam saseleamoi koine'e <hesitation> samtua mangkali nimingulusia lotunuma koine'e malu autukeakea anumariumanasine'e usunamne'e merasasau abisiriruamai siane'e siamne alalile'e. la aueunuma koine'e sasela amoisiam koine'e ahunine'e, pohanya mangkali aurekireki aumutau pasti mungkin mani hulahaleute hula alante pohanya pulai tauhulan siam paipuhulasa huimalu amanni hula alannam siam karota oktoberamte taunovember amalante nilatute siam aunuma polai koasian. pohanya aureki aumotusiam nitohuai uruamne huiluina siamosuosulesiam siamtui amoisiam nikeakea cuma kakatuaam amoikoa kakatua amoiaimaina pohanya kalo airanda randasiam siamtui tati keakeaam latauni malamala aitau lusi nanuma nimala aitau nihulamania niuruia loisiam tadiwaktu auletuaka bulabulabaleam auwecuma auwemepo auperatikan koine tutusianan. pohanya waktu aulanggar langar auhati nurekikinahapo pona'i aunua porekikie koine'e. Aueualania alahan alania alahanpo eutatiri parulelakiasia peratikan tausiam numa pohanya mangkali amototesanam kalo hatansalilua mangkali amoi, amoimani hula alan <noise> jadi malu emalalem au rekirekiam keakea musinam niriuhan tati alananne'e amoitui aunuma aurekini niruikikinahatauni aliuriam alan namaile'e jadi au dapatinam tati alaleruiruilialeuriam pohanya kalo anamamalusinam aurekintaune tati alankoasi, pohanya aurekiam niruam matalilua amoi maineemlua pomaikitam aurekinirihukoasi poentah siam niriuanirelakite niriualotohasiam maleute anaireki. hanya kalo ulanggar langar am iyana aurekiam siam asetiap aulotu aka oakaninialana alenkoa, aupaliaulesa alahuanem koa alau kakatua nilanialenkoa ponia kalo ulunalania tauropuam loiaiam sapuamoi siam amoi hounkoa pohanya kalo hatalilua tolo siam keakea tui'i. Lihulaniu lotoasia entaumari rutrurimborai emaihulamani hulananiali lakanamalusinan kecuali siam nihuriniaisalan nimuriaisalantauni aturtauni hulananian cuma aunua upulaikata aisala sianimala aisala aisan, kalonimala aimeni am menisabaran mangkali tepulai koa paneikalo nimala aisala aisala musin musinnirua loholalite baru nimala sebab malusiam nimala aisalanam musininipaaisala muiyaiyatau neaturra ninimala aisala takaruan bisa koa. jadi waktu nisaya lotoaa aisalanam niuraninuryam sonanniruaroholali, jadi ni atur aisalanam niataur anam bukan sonitaiyatur amkoa siamruam niataurana niatur lebih lebih iyudaripada itarua tiaturam jadi malu am inanala malu am panihulani sarang anilaniannam tapasiam. siam mulai keakea baitui bai niriumsopa amannanalihulam nihulan alualus taniarui mani ruiyam istalalu ni nilukuluku male'e talaluni rasa stengah mati, pohanya kalo cumin riueta loimainirui ruiputinikoa tatinirihuamasinisiam. Laisiamaluan tapa am inananamaluam apalagi malu liaram ita kaloireki tasalatasala siam koine'e nisipu amasininela kamme'e, jadi itamai iyahasau masala maluan itaiiyasaunam ita musti pulai irekin sebab nihulalania nam stengah mati nihula ainam stengah mati matamata moni nitohoai antamani hulasian wei aureki nam ruanne'e niprosessamniewam rutuma minggu ulunsalilua pokonya kaloni jadiyale'e siam samua maluam sosorisuam mosia abis